Pildiraamiq ommaq hüäq as'aq selle, et <hesitation> pilt umaette või minnäq näütüses kortsu vai kats'ki. A kui sa panõt tuu pildi raami sisse, om tuu ilosahe sirgelt. Ja pildiraam või ka pilti väega pall'o ilosambas ja elegantsembas tetäq.